<noise> أكتر شي يعجبني في الناس هو الصدق والإحترام لما الأشخاص يكون صا- صريحين ومخلصين في تعاملهم مع الآخرين يكونوا عندهم قيمة كبيرة عندي بعد أحتقد الإيجابية والمتابرة من الصفات اللي تلفت انتباهي.